اه انا لا اعتقد ان الالات تقدر تنتج فن لان الفن يحتاج ابداع وتفكير عميق الالات ما تسوي شي غير نسخ تصاميم وممكن تجمع انواع فن قديمة وتجمعها في يعني في تحفه واحدة لكنها ما تفكر او تبتكر اي شي جديد